أول شي، أتأكد إذا كان في شحن بالجهاز، إذا لا، أشبكه بالشاحن. بعدين، إذا ما اشتغل، جرب أضغط زر الباور مع خفض الصوت 10 ثواني. لو ما نفع، يمكن أحتاج أروح مركز صيانة للتأكد إذا فيه مشكلة بالهاردوير.